اعتقد ان الكون هو من خلق الله تعالى <hesitation> وهي سلطه الهيه حتى <hesitation> يكون خليفه الله في الأرض لي هما لعباد <hesitation> ومن هنا يختبر الله الناس <hesitation> حتى يرى مدى صبرهم <hesitation> مدى اديانهم مدى ق استماعهم له و لاياته